Ey deyoki ti kwa reken, lo ong ke la, ko tinuru mola bersila insina rumut tei ko me mayam ayang te- tea me mayam ayang kwa sapa ni turu netua kapa ni kakamu siwola lo ong ke la "hah" itu kita ngulata nulin kodi pengila- ngilaan to kodi kupiniki kakamu ka pane tua, he tu paki tanula sapa ne lila ne <hesitation> tua kapane kakamu, tua naka lo ong ke mei kakamu pare rulia mersila empa te kelen hei ti ki maluar tela, iti mingkas tela engkere tenisia, mei bersin sapa ni tulu lani sia awas siame e, eki tana la ni tulu lani tu ana bersilam pate kelen kei rano ke nike, ko keta muani kwa ini ne ne ka ampi tu lo ong ke men ti ne kelan he kari risno keni dei wangon peleloula, hetuwang ken wangunu wangonta waya tarimakse.